بیلنے دا انگریزی زبان وچ نام رولنگ پن ہے، جس دا اُਦੇش روٹیاں نوں بیلنا ہوندا ہے۔ رولنگ پنز رسوئی دا اک مہتوپورن سامان ہے جو ہر گھر وچ ہوندا ہے۔ ایہ عام طور تے لکڑ، لوہا اتے پلاسٹک دا بنیا ہوندا ہے۔ رولنگ پن آٹے نوں چوڑا اتے پتلا کرنے لئی ورتیا جاندا ہے۔ آٹے نوں ہتھاں نال بیلنا بہت مشکل ہو جاندا ہے، پر رولنگ پن اس کم نوں آسان اتے تیز طریقے نال کر دیندا ہے۔ رولنگ پن صرف آٹے نوں پتلا کرنے لئی نہیں، بلکہ آٹے نوں برابر موٹائی وچ بناؤن لئی وی ورتیا جاندا ہے، جیویں روٹی، پراٹھا، پیزا، سموسہ جاں مٹھائی۔ آٹے نوں گول اتے برابر پتلا کرنے لئی رولنگ پن بہت ہی مددگار ہوندا ہے۔ اس نال کھانا بناؤن وچ گھٹ سماں لگدا ہے اتے کم وی آسان طریقے نال ہو جاندا ہے۔